Pues choc xic sajaw quieniwew xow arangüw najiüt wüx paxomüw acuej niw apajüw aquiejp y neaw anambüw malejiw seaxomüw anoiiriw pexcaxtil pajuüyiw siniwew paxomüw quiricüec entre meaw a niwew pajwüyiw hasta tiel ombiümüw choc ara najiüt pichunguiets y visnüc nadam choc jüch müichoc neaw aniwew ambüw ambüw najnej ambüwste ajmot mijawliencharan atuquieyy amongoj imüchesemaquiüjpüw loquie niwew patsambüw atuquiey arangüw niwew antes de que majwüc más arangüw najiüt ndoj wüx majiürüw micomiwniwew pero newew a que majiürüw niw es tegaw nga maxojtüw anot sanambüw.